اه باش تغير <hesitation> حفاضة أو شمال لطفل، أول حاجة جهز كل الأدوات حفاضة جديدة ومناديل مبللة وكريم وقاية لو يلزم حط الطفل فوج اه سطح نضيف وآمن اه نحول الحفاضة القديمة بشوية اه نضف المنطقة بمناديل المبللة وبعدها نشف الجلد مليح واستعمل كريم اذا لزم الأمر وحط الحفاضة الجديدة تحت الطفل وبعدها سدها بإحكام دون ما تضغط هالبا يعنى.